Chiki yebwiye bilangtum bworembo liminye? cho mikito man yichi yebwiye bilangtum bworembo liminye fo dor bitinere, diye tee mwee kanghe ne mwe, chii na kangheu chi yila nob chi kangheu chi katomdorem nee mweem bo gwam gwam chi biyam dukdige wo bwe bangjinghe choti ki al'adau chi yachikeu toh cho chiya bo nen nochiyan bounendi toh tun nemwe ki fwermwer kwaama bwanenti ne nee mwe chari toti teemwe ki doi, nee mwee kidoi konti chai mwi ki dwei fwer mwe dweyetina weu mwi yila nifirti mwi nifirtiyeu <hesitation> nee- nee mwe yilafoko titiye ko yi yie ko maye <noise> ko la kwaama macheu nanghen cheroti foh ni ni fo morfwiyer neemwe kwaama tikang chotiye mwefob fobom boti nee mweki fobi mweki fobi neemweki fobi neemweki chai mwe fiyati fo murfwiye mweki chai, mwekidowi fwet kiyeti kichwyak kichwyak kichwyak kichwyak kichwyak kichwyak kichwyak. Chwyakne win win chwyako wine yobe tare nare nunghe nukkune nibere narube tereri la neemwe bonen kangheri boro neemwe a bonentiye boku nung bwerangtum kanghere nuwa dotanghe chitu chi cherchuko ber kokuma chiworwore temobiya kemer yanju naweu, kale be mureche wo no mo kweni ri no nawiyeu ki fwerdi dumechekino kang kwama kangheri bwiyam kangheri bwiyabo kangheche nuwadotanghe nachi bonen, kanghe che nuwa dotanghe nachiya bo niifir kanghembo che chichub chube chi chuubum chuube na chichuri chi chu choko lotwaka kangheri chituu chi chwu chuko ber yanachi chub nen wiri nachiya twakumen na nemde nachiya chukwo nen fo murfowe kangheche kuma kebonyo kanghecheu kangheri dume nee cheu kangha dume bweu chi bwiyaken chuko Kanghe che kuma chiya botiyeu chibom kwamed Kanghe che kuma chiya botiyeu che boki do- tanghe cho- chai yanda bouti dotanghe naweri to neeche bwiyon ko tukache bwiyo ko nini nubo lochembo machiya yiti kwamer chichuwatuti ale bom kwamer kakaa bo bo ka? Bom kwamer ka- ka boboka? kanghem bo ki kai bom no kanghembo ki bobou chakani neemweu kanghe bwe fwereu chiya botiyeu kwaama tiberchere dumeki no kang kwaama la bochi bonendi mwe yilam nifir mweyilam nifireu mwe kwantinaweu diye chiboneneu bwe lee ki chiyan mulanghum diye cho, diyecho chiya bounentiyeu cho chiya nenendengdotiki certificate ki nyee lee bwee lee tokinye chiyom diyeu nochi bonenki kume wine zuwa chwyako kwob chulombo yobe ri to toro kwini yob chulombo yob chulombo naar ka ka, ko kuma nochi bonen ki chwyako wine koku chwyako tareri bwe lee an mulanghum fo ni ni dor nini certificate mwero wo toktiki bwe lee ki certificate of bareu lano mwe kidwui mo kweni mwo yilam nifir chibwa nen tun mo ki nobi kalfun mweki kweni mweki kweni mweki dwi mwe yila nifirti kaktendi mwe chiya tomayeti mwe chiya tomatiyeu neeb mwebo bwanenti chi bwanen tiyeri mwe kweni mwe yilam nifir, mwa yila nifirotiyeu mweki dwi diye nee mwe bom ne neu <noise> no kerkanghu chwako cho kerkawo chwyako win win win win zuwa kwobchilombo yob nochibonen. Na no mwe lam chwiyako kwobchi lombo yobri <noise> no misali no chonacheu chibonenti la mwe dwi mwi yilam nifireu la bwele mulanghu fo dendo chotiki chatifiket of bareu no kerkanghu kerkanghu kerkanghu kerkanghu nobou micha nochi cho kangheri dim chwiyako chibonen ki chwiyako koblombo yobe ko chwiyako koblombo wine, ko chwiyako teere ko chwiyako naare duk chwiyako chibonen chikeri no bou ker kanghu lati wiri la chodike chi choti chiki i- badde la mwo mwe mulanghum mwe deye cho tee mwe yim neneu diye cho no darun tiri kangheri bi chincho chi mamweng tilita bouchitiki teemwe cho nifiro ko kuma a ko yakulari ko newi nifiro a chereu gwam gwam gwam gwam gwam bouchiyi mweki bilanghe cho diye chibonene komki bilanghe teeb mweb bokibilanghi neemwebo ki bilanghi kaltiku me chibokom nyeu chiyan bou gwam gwam kibi wutobcheb ki natubcheb chiyan bou natub cheleb chiyan cherum lo gwam gwam nifiro an begen bouchi nachi bouchito chibikilanti kanghe manche kinurewo. Che chwinadiker kakka koche mana chari nache cho nifiro kakka ko nachi manten tii lita wo nachiya tuu bituweri chi dogti, chi mwa ti kokuma chi ten dikero wiber chinyo dikero twiberko ri kangheri chi womi kwi terangken dii la bwe lee ki diye bilangtummwembo cho wo ko kuma kanghem bo che ba diker nobolam koninyori mwa nuwa ayi bi keb chebo ki nini diye bore miu chowo a tonyo kinyi kanghembo kuma an tiki nyi an ten diker yo kebcheb bona tikang cho bilangtum nubo an bou gwam bilangkancho kanghembo a mulang mulang, mulanghumdi yoti dike chi chotiki fesbook yeriche tunghen ko wasuf ko instagram kokuma nini chi tunghen fo dendo chichoti bwe bangjinghe ki nin- ning ntanereu lanifiro yam toti nifiro to gwamri chin toki ki nini cho diye chibouneneu wo tori ki a cho diye chi boweu ai niwo chibo ki kume kaja nyo, to nifir wo chi mam bilangtumboyeu to nifiro bochiyinyeu to nifiro bou gwam gwam gwam gwam kanghebo manki nu reu cheu a mulang ka mulangka ri tum dubiu tum dubiu che ri yila tunken. Kanghenbo ma wiki nureu antum dubeu tunghanken gwam gwam Kanghenbo an tuten dubebo dokken fo nine fobi loronin bwei kwama mabinendi be kun, nuweri be to tifo den do komki satellite cho tikangboti be toran Kanghem dike Kanghenboti Kanghenbo kuma manche kinureche to nubo duche cho- cho miki yoddi kabo na miu kwini yob chilombo nung chi boyere diye chi boubiwei kwaama chobwiye chi chamen dendo ki Emmanuela umm Emmanuele dong Emmanuel wo den kwamar cho diye chi bo kwamari chi yo kwama nine yanda lebbo tokeu, to kowanne diyecho no han kerkangye kwini yob chilombo nungdi manbilanghi miki manbilanghi nermiro fuwoje kwaama dobye daga chwyako kwolom chwyako wine kwob lombo wini juwa kwobchilombo yobe min kwamer koni tabti daga chwyako wine juwa koblombo yob kwobchilom yobe kwama dobye mi damar cho koni cho dukdiye no choro ker kanghu diiti kwini yob chulombo nungdi man bilanghi sosai cho diye nini chi boyere mami ma lor chuko no ma mi man ki nure ri, man ya chia tum dube miiri la tunghen kebmibbonin ki toranghi duk diye mi yari kakuko cho fwer miro bwam ka bilangtum gwam gwam cher bfori bilangtum, ya fori bilangtum. Kwikwiye yira yira miki bilanghi wimi tikang yeti neeb mebo tikang yeti kebmibo tikang yeti kab kaltinyeu chi tikang yeti cho bwiye nyi tok nyoki nyori mama ma lor kidiye chibouyeri nano diye chibouyereu no kwaama twa lumye koku min labo diyecho ko kuma twirek ko kuma kanghen dike kanghen fiya yeri maman bilangti to kanghembo daga boo ka bwar kanghembo cheu sai neeb chebo chukanghi kanghembo cheu che chin nuwa dotanghe so sai kanghembo cheu kuma chi bom koni cho dike min cheenuwe mito nyori miki diye wochi bo neneu diye cho diye bilangtum to diye bilangtumbeu kanghe diye bwareu mabi ma lor chuko cho- cho nifirtori mulangtiye cho chi chinuweti chi toti ki galti ki galti galtai nano kalkumero wo chi bou kom nyori chelebo daman nyombeu bwe lee bou bo chikeu, chiki chok ki kalti mwe cho wo kalti kime cho wuren do mwe kanghe wo chi bo wo ki bwiri chibowo kime lochi nh fiye fiye chanocho bitine kaleu la le bitikaale bouchiko lacho bangjinghebo la nyimi ri kokuma nifiro nyimi gwam gwamdi lachi mulangti mulangheu nanduwo bi nyombo chiki tokang ki gal no chiki eh nini kalti kumero cho wori wo chi bo wo ki bwiri wo chi bo wo ki,